हमिनके अखुनीके जमानाने भी कहके बहुत पहिलेके बात सब लेके अभि भी मानैसी या करैसी । आदमी ज्यादा स्टेनेनडर होगेलबा, स्टेनडरसे, उहे चीज सब कथी करैये । स्टेनडर रुपसे कर सकैता लेकिन हमैनके अभि भी ज्युन समान बाटे या ज्युन हमिन सब ज्युन काम करैसी, पहिलेके, लेके करैसी । कहैसी कि सादी विआह, चलन चल्ती नैखे । यी पहिलेके बा जैसे औसनके होगेल, जैसेकि घरद्धार बनाएके, अब के लोग सब ज्यादा, स्टेनडर तरिकासे करैता । लेकिन, पहिलहीके लोग सब, भि तँ कहके टुटले मरैया रहो लेकिन घर तँ बनैलेबा । जग्गाजमिन किनलहीबा, मैसमके रास्ता पहिलहिसे बनएलेबा । उ सब हमिनके पहिलहिसे आलबा । पहिलहिके आधारमे अभि हमिनसब करैसि । जैसेकि कौनो काम करैसि तँ, हमे कौनो घरमे जगजुत करैसी तँ, पहिलहीके लेके हमिनके कथी करैसी तँ । पहिलहिके आधारसे करैसि या कहके अभि हमिनके कौनो भि काम करैसि तँ पहिलहिके आधारमे अभि भी, हमिनके काम सब करैसी । यतना मात्र फरक बाटे कि आदमी, जौन तरिककासे करतरहल, उ तरिकासे न तैका स्टेनडर रुपमे करैये । लेकि पहिलहिके जमानाके अभिभी करैसि ।